To fotiire am takki nde wuli, ko haandi mi arta waɗugo kañnjo woni, mi arta e mi jippina nde, mi itta fuu ɗum mi waawata, mi itta e girbey, to mi ittii ɗum, sey mi somna fotiire nden, mi ala nde nde soofa, ɓaawo nde soofi, sey mi rufa njiyan ɗam, mi wara, mi takkita ɗum e girbel, mi layɓa nde sei to nde wurtake nde laaɓi.